<hesitation> أختار ظعف مالي، لأن الفلوس أجدر أستثمر في نفسي وفي حياتي وأعيش بشكل أفظل، العمر بيد الله لكن المال بيعطيني فرصة أعيش حياتي بأفظل طريجة، يمكن أساعد غيري وإذا عشت حياتي بشكل زين، ما بيهمني كم بيكون عمري.